Ohatry edy ai <hesitation> legioma matetiky hita agnatin'ny si- hoe tsy hita kôa tsy agnatin'ny saison aminay edy ai <hesitation> aminay akagny edy ai ôhatra pommes de terres zany tegna misy saison raha zany kaofa androandro ririnigny i tegna hitanà fa kaofa midimiditry tr- asasara tsy hitanao eky, karaoty zany koa magnan-jany koa aminay regny zany sarotro hita aminay akagny satria aminay akagny tsisy mamboly izany, aminay akagny mafana.